Siaga ettana kajuwe laipabbiring sebelumna majaq yanre ero kajuwe yakko tapattamai kulkas e mettatoitu wa- wadding masolang matanre gangkang siminggu tapiq ko tataroi okko ruwangangnge matanre tellung ngesso masolanni jadi sebelumna tellung ngesso tanasu memanni ero kajuwe baraq makessingngi yanre